اللي اتكلم بيها العربية فقط يعني لغتنا ولغة القران بس اللي افهمه أو احاول انو افهمه اتكلم بيها الانكليزية ممكن بشكل بسيط أو جيد احنا عدنا لغة الكردية يعني نوعا ما افهمه يعني ما كلش باللغات